<hesitation> biꞌltsa ikweꞌná naku ti biꞌch o naku ti mak, guꞌn ikweꞌná nak tib mak porke mak c̲h̲eꞌn sdzaꞌl ldoꞌná, por según xkuꞌn ñaꞌ man, nc̲h̲oꞌb man y luego c̲h̲onc̲h̲a man diꞌdz y luego zak kitñama man.